<hesitation> Raha ohatra ka m <hesitation> manapaka volo aho agny amin'ny coiffure a, dia efa mizaka lahateo amin'ny mpagnano coiffure hoe ataovy coupe carré na ataovy <hesitation> coupe garçon na ôtr'izany.